Mimba i rupiguareta jaeñoako jevae ñanoiko karumbe jareko ñanoi delfinreta, kururu, pïte, mbuju, mboi, jare jokua karaireta medusa jei supe va, ïtä, ñanoivi yatitareta jare foca kua jae mimba reta i rupigua, jeta ñavae jevae (pausa) jee ambueyeyeva no erei jaeko jokua yande má yaikuakaviva no, que oime oiko i rupi yandeve jaretavi yanderembiu amogue yauta amogue mbaetivi ikavi yau no.